साइकिल म कई मुख्य भाग होलि। जैसे, फ्रेम, पहिया, ब्रेक, पैडल, चेन, हैंडल और सीट। फ्रेम पूरी साइकिल क आधार होलु। पैडल चलण स चेन घूमदु, और चेन पहिया क घुमालु। ब्रेक स साइकिल रोकण म मदद मिल्दु। हैंडल स दिशा बदलदी। साइकिल क हर भाग मिलकु एकदम सही तालमेल म काम करदु, त साइकिल सही ढंग स चलदी।